Nun men ulo tu dak ola men ulo tu ola dak ola anu betemu malam nia tu, yang be betemu malam nia tu tula himau, hambawak tadi hak a hambawak men base indonesia kan babi ye tutu nah, ye tu aktip men malam tu, men ye setiap malam tu abes magreb na tu berayau e tu ngeleho men, ha men himau tadi dak sampai ke dapo kite, di uma kite dak sampai imau tu nah tapi men hambawak tu hampe ke uma nyosor ke dapo- dapo kite tu, nah kalo imau dak tengah utan tu nia, tapi bunyi e bunyi e tu tedengo jak uma tu ngau nga ngaung e tu imau tu, nah tu imau na tu ci men cirie anu aktip malam, nah apelagi kan doson kan dak ola dak tek lampu, nah jadi kadang- kadang jak due poloh kilo tu kejingok imau tu, kan aktip malam a, mate e tu kan kelap anu eeh caye ane anu pantulan ape tu kan ade kan ugek mala mata anu tu name tu. Eh senter tu kan nah ade matekan nah tau ade ade imau nah kite la tau tu, nah becahaye ye tu mate e tu imau tu. nah tu tapi ye tu dak ola pahak igek di doson tu ye tu, nah jadi ye tenga utan tadi kalo kite balek yak ape misal kan, nah balek e kan biaso balek bang malam tengah malam kami kan tapi rombongan ngunde senter ngunde anu ngunde belor keno belor kami ni keno belor, kene belor kan a kadang kadang tebelor la mate e imau tu, nah imau tu kan nah beno beno mate imau tu kan tobo tau, nah tu imau tu, nah lebeh parah lagi kan men ade yang aktip nia tapi ye tu dak dak dak anu, dak, dak kejingokan nu ape dak ngacam kite la ye, dak dak anu dak be e geget dak men macan kan geget, na ye kak ade trenggeleng nah tula, trenggeleng tu kan ye aktip malam tu, nah temasok trenggeleng kan da tu, ade tu malam malam tu kan nah tu, nah tu la binatang yang aktip malam di doson nah ade, tapi ade juge anu ruse, ruse use juge benyak ruse malam malam, nah use tu kan kite jinggok day kadang- kadang use tu kan kleho malam kan. Nah makan e tu, tu laen na makan anu, men ye malam tu kan banyak e tu men imau nontot hambawak tu, atau anu ape tu ayam utan, nah tu imau tu makan e, semaken banyak e ape makan tu kan ye tu la pahak uma kadang- kadang matak bawang tu nah imau tu kan kambeng. nah tu be sementaro dak tek yang yang malam tu.